Punje pus kauk lanu'u pus ndeu mas ngjai ku'u kute kul'us kua manatajat xut pus tabam hasta kupjeiñ kupjeiñ nanja natsam kupu pu nejei re kute njuiñ kupu pu tikiajan kupu kon kupu ke'ei kutu ni pep kanen ximbiajats limiñ kupu ngutue kutu ke'ei y baleik kiajai mat pu nanja baleik net pur katajat kiñu ngutue nimbiaiñ mat y mat til'iajat kupu baleik pus kauk ni pep tiji tabam kaung tabam kon kauk kon kauk kon kauk tsu'uk chumani ba mejeu kute'ia njui tabama kauk tsu'uk y kon tío tabam kauk natsam kauk nix'ap ndarua tabam tijim por ke kumba'au ngjai pu'uiñ maburuam tijim kauk labam pues kauk ba mas lake'e kauk tuma'a kauk kauk pun tu'uei batei l'ajat pu rut'ue kupu ni'iñ kujui si ya tiji labam yabam katajam kupje pues pues kauk se mas balei xut pues tseik bareik bumbejep rapu xut kauk jueu tabam pen hasta kupje nanja nats'am kupjepe tabam katajam rapu xut y ya se tapejem ya bau tujuem majau mapa pus ya bau tapejem ya y si mut ba tujua'am kul'us kupu pu batujua'an rapu xut pus chu' ya mut chu' ya mut ya chu ya ni pep mbumat ni pep mbumat kumba'au pues ya nunjua'al kute o o ya mbajats kute kul'us pus ya kupu til'iajat chu' ya bumjeiñ ndatajat xut ya ya karat kon rapu kje y y y kauk se mut pus lem kauk lake chu' ya kon ximbiajats per ndeu mas mut kutap kutu napu ne tutsjam ximbiajats chu' mut ya ya chu' kon kon kon ximbiajats ya kua lataung buruan l'eik napu ya takem kaung y los bumjeiñ pus ya ya kon ndatajat xut batei rajuik l'ajat xut.